Araka hevitrana zao ai, kô karazagna fiteny misy amin'izao tontolo izao ai somary maromaro ihany ai, <hesitation> na à Madagascar fogna ai misy a karazagna fitegnina foko valo ambiny fôlo be zao, donc ra ôhatra oe <hesitation> aminy izao tontolo izao mintsy koragniny ai possible mahatratra any hoagny amin, ny efajato na dimanjato any angamba karazagna fiteny.